سویلي کوریايي پخلی د خوږ، خوړونکي او مصاله دارو خوړو لپاره پیژندل شوی دی. کیمچي چې ترو تازه کلمې دي، د دوی د پخلي بنسټ دی. بلباپ چې یو ډول وريژې سره غوښه او سبزیجات دي، ډېر مشهور دی. همدارنګه، دا پخلی روغتیایي موادو ته ډېره پاملرنه کوي او تازه توکي کاروي.